نوي هېواد ته د ویزې د غوښتنلیک ورکولو لپاره، لومړی د سفارت یا قونسلګرۍ ویب‌پاڼه کتل کېږي. د اړینو اسنادو لیست ترلاسه کېږي. فارم ډکېږي، پاسپورټ، عکس، او نور اسناد برابرېږي. غوښتنلیک آنلاین یا حضوري سپارل کېږي. فیس تادیه کېږي او د مرکې لپاره وخت اخیستل کېږي. وروسته د ویزې پایلې ته انتظار کېږي.